Ireto avy ny fomba mahomby hampihenana ny siramamy amin'ny sakafoko: voalohany, ny siramamy dia tsy ilaina arotsaka raha ohatra ka tsy de tia zavatra mamy ianao ka e- nefa efa mamy le zavatra hohaniko; faharoa manarakarak'izay tsy voatery hanampy siramamy foana aho raha ohatra ka mila mamimamy amin'ilay sakafo fa afaka soloiko tantely ilay izy.